हाँ, अलजीरिया को इतिहास भी गणों संगर्ष बरो रहो। प्राचीन समय में एक बरबर लोग बसता रहया, फिर सातवी शताब्दी में जब अरब लोग आया और इस्लाम धर्म को फैलायो, बाद में अट्ठारह सौ तीस में, फ्रांस में, अलजीरियम न अपनो उपनिवेश बनाई लियो। पर काई दशक तक इना देश में रहया।